من وأنا صغير أحب أتعلم اللغات الجديدة، من اللغات الكثير أحبها وأفهمها وأعرف أتكلم فيها طبعا اللغة الأم هي اللغة العربية رقم واحد، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية رقم ثلاثة، واللغة الألمانية جالس الحين أتعلمها هذي اللغة كثير حلوة.